E nɛ̀ŋjeɛ̀ mìŋ manaŋ sèè dayȧ pɛɛ woim hȧȧ kapȧȧ e nɛ̀ŋje kɛnɛɛ̀ mìŋ manaŋ e pɔ̀ɔ̀nwààŋ maŋ kpɔ̀ɔ̀ fua, sèè maŋ nɔŋ nyùnȧŋ nɛ̀ŋje lii maim fè maiŋ nɔŋ gbìȧŋ ɓɛ̀ guùŋ maiŋ nyùnȧŋ, ooo yȧaa mìŋ jèiŋ nɔŋ hoo day mìŋ yaȧ gììgbɔ̀ sùȧ, e jȧ maŋ kpɔ̀ɔ̀ maiŋ nɔŋ nyùnȧŋ complete maȧŋ ɗewɛɛ̀ è kanaŋ lɛ̀ maiŋ nyùnȧŋ e jùȧjɛ̀wɛ̀ gbɛlɛiŋ sèè maim fè ja lii kaiŋ jè, hoo day nɛ̀ŋjeɛ̀ lii mìŋ manaŋ, miȧŋ biɔ̀ kȧnɔ̀ɔŋ nɛ̀ŋje gbee mɛ̀ lii, wo nyùùŋ <noise> kpȧnyȧŋ wuŋ nȧŋ manaŋ kèè kpɔ̀ɔ̀ mai nyùnaŋ, maŋ kpɔ̀ɔ̀ maŋ mȧnȧŋ miìŋ nìȧŋ maŋ hȧwa gɛ̀wɛgɛ̀ɛɛ̀ yɛi, maŋ kpɔ̀ɔ̀ maŋ mìŋ mȧnȧŋ miìŋ, nɛ̀ŋjè jii mɛ̀ lii maŋ kpɔ̀ɔ̀.